<noise> Ep manau in ah pukun kirai na reh 'lalaes khol onep iahrat metek ap iding ep pukun kirai ning ep manau on ep natun kamgoi i- puar tar on- ap i saloh na ep manau ting ontoh ap khon arere. <noise> Ap na nong lakman ning, lalaes mahin kai nanat, taem khon ian ep baran angan akak na ding e nana diat redi i-. Ap ah parai tari ap isaloh na ep taem khon raring api reh lales laulau khol na ep tarai rop dit wot khiom me't wuvur toh baran na kai mungmung onep raring dit nining suri o khon <noise> lalaes pas ep natun kamgoi na i- puar metek. <noise> Ep iahrat metek ning, iding ep taem khon lalaes ap khon gotgot onep natun ep kuntan na ki- wot is khon khep ais dat <noise>